Agar Janubiy Afrikaga bir haftaga sayohatga bormoqchi bo'lsam, chemadonimga <hesitation> yopiq kiyimlardan olgan bo'lardim. Chunki u yerda judayam issiq bo'ladi. Quyosh ham judayam qaynoq qizdiradi. <hesitation> qora- tanamiz qorayib ketishi hech gap emas va soyabon olgan bo'lardim. Har xil quyoshdan saqlovchi kremlar, skrablar olgan bo'lardim tana uchun.